Yaɨmba reta jeta vi ko, oipota rupi jeta oime iru raza jei reta omboje reta, oime ko criolla, oime pastor aleman, oime jaeko pitbul, jare oime chiguagueño jei supe, salchicha, jae jokua jokua reta jeta yaɨmba reta oyoavɨ avɨ va oipota rupi jaeramo